Ndona sa imi itima onong ichina ororo ode bi. kham nwaoma ma affor da sam nto ewot kho oka- kwam di wa ano simi m ayin, minkereh mann mbok. Da eme sii owoni som ffeh. Madi wa omo ọssi mi mbogha byani byani. And madi mbọk, okwubha ka epeh yawa wa mintogha okpebhi mo atte-kwam eh. waa min ntogha akpebhi ma oka- kwam. And mada ini nkwu ntewot mbat. nkwu mba adim kwam. Nkwu nha-ma, ntogha esin nogha ndoma chi iwa ntok khi itta taro inna. Nkwu ntogha che ntima mo odim bọk. Abi itta ọbe nkhe mo odu- nghi. And mado iwa nkhe mo odu-odunghi. And mado iwa nkhe mo odu-dunghi, ntima esbin nnongha nda manya mbarr. che chi ntim mmin nnuk akpen pam pa adiri odiri. Min nyi khe essam, nyabha apeh. Nka apeh mboma nyabha, aka-kwam osibhum eden eha anọng okhen bọm khi rekrok. wa nki ntogha nkhe mo odudung e. And mando kwu imin nkhe ohuri ndona ndoma sa oka kwam atte kwam beh ananghum e. Ngheh. And maadi ssa nghe ekpo mbioma, nkeri arirari mmin nffu nchie ham ikwanog e min ffu nchi, nsii iya. nyabha apeh. Mbeni di nka mkpebhi kho oka- kwam mkpebhi kho otte kwam beh sonum bi khera adem kwa mo- mo si e. And mand kwu wa osi da ham nkin mkpa mim mbiri ndona ayok dok. Madisa nne oyok mbi eh, kheri odem kwa ham nneng. Mkpo osome ffa iwa otte kwam okpe bhim eh. Sibi, sibi. sibi, sibi imindona ayok dok. Anong p'ahama edadagha tem, beh asoha akhe ho ododunghi beh sima arugha akpen p'abeh ghe eghom mot chi abeh. And ham kho aghọm kwa nwop. Madi sa nne onọng khe ekpariden. Nyere, ayi kwu, ayi kwuayoh ivaa pọr eh odeyan o? Mm kwa abe ama ayakhe asim mando? Idi omọ kambe okambe afum be. Mbi mma e ayi tobok. Nndoka kam. na soha ivaa mba pọr, khe sii ibinokpabi ha mbok eh. And mada akhe beh khanjum. Doka kpewi eh iffa odey m eh ibinokpabi oham edaa cha onangho ma vaa mboma e. And mada kwa ham nneng imin ndona ayok. odema nwa kwin ndona ayok, mando kwi imin ntima vaa pam kho oghom e. Odik kpenamkpen kwo ochin gha ndona. akwa piri nwa kwo oyok oyaha assim meh abi mma ayi e togha aghe handum eh. Mada abene mo bi ghe ghanjum, khe do kam akam. Ndona njo domeh jaa ndona ayi nwoma e. And idi he obhang ndona ndoma samm. nwa nwoma kwe oham odidire eh. And kha vaa pamm, imin kham beh maa ntum bhe maa bek mada onong onofon okwu obenumbi eh, ayi ivaa manya mada are beh ma eh ibinokpabi wo onanghi man eh. Teh masoha beh mo ghe gha mbok seh e. Ayoh mando kwu ntok va pamm nghe kha mbok seh. Mmangha ndona nsoma sa, ode oyok ikwanung ode oyok oji nang iwa omo sonim eh. Ndona nnoma, ham sii daghum kpong kpong eh. And efem edamum da ayok ọ'imin nnang ndona nnoma beh kha ssima assi oruka tok kha abe gha aghọm. Beh kha asima asii akpen p'abe. Ayok bani beh ma kwa rimum mbi o, ayi sam e. Odik ngwa kwa ewundo agbaghum bii ntobok nnangha ibinokpabi abi kwe okho oda mando e. Ejibha ndoma bishit eben gha ndoma sii nnangha ayi nwoma e. Mo etem kwa ndona jo manya dok kha bii vaa pam bo khe oghọm. min ofuma essen ayọ wa aveng ma eden da eden danya bii ohedo emom enangho eh. Areng ma eden danya bii che kho ghe ejibhe eden ohi irrerehi kha rengha e. Rengha khe eden ohi ikpokpobha, rengha khe eden ohi ikpokpe bha, rengha khe eden cha osom osisi abhemana kho osom ghahama. Odema nwa kwa sii obom nvoma, mando kwu ibinokpabi anangha ochatok moma khe ejibha eh. Ode agbugha o. odema nwo kwa asii agbugha mboma por kha odidiri tara etem dane chi ibinokpabi onangho mando kwa akpenpor echina ororo eh. Ndoma nnoma bishit nim ndon vaa pam ndon ayok iwon, ayok etomma, igboh sam, ayok iwon, ayok etomma, igboh sam, ayok omina pam ayi khe ja oden kwa ham nneng e. Even afon man ndona nnoma e ayok khakhabke madi isa mben bii otok nwa khi nham eh, mada inka ndona ndona nghe kho odudunghi kwam. Ma disa mben bii afom nwa khihame beh ma benum ah ayi vonghe. Mada owop me, ipora sa osii. Obi mada osi ipora ndo manya meh okham she e. Iwan sim ndona ayok bishit shit. Waa ham khe ejibha nna ha for sam e. Khe wo sii nnami ntoha ndona ayok eh. And madi immi ndora ayok. ayok obora abogha macha ham. Ayok pa inso-soni biiship. ayok aka wobha gha akpen pa jibko ojib, pa jibho ojib, pa jibho ojib. Akpen pa apibho pib arang. Me kwa beh na fọn obi eh ayi sam e. Khe odik nwa kwe ewondo agbaghum mma kwe wo ojib onanghum e. Mando ndona simi nnang be eh. Simi ndam nnang beh, ndam nnang vaa p'abe, ndam nnang vaa pam. Ndong beh, mkpebhi beh odem kwa abeh sii manya oyaghin nwa e. Oyagbin nwa eh mbeni di ira, abhang ndona sa anongha aya even mii ikobhasi nda sa anongha aya even mii ikobhasi nda sa mo moh ossa ma agbahi ekabha mbo manya p'aman beh ma tah man idik khaden khaden. Beh ma tah man adem oh pa ama sima kha adidira aruk khe etomort chotara vaa pọr eh. Iffa aniong odik kpenangkpen kwo opybho pyib aham eh. Idi ho abe bii pyik tara ibinokpabi eh. Ojib onangho achina ororo eh. Ndona nnoma madana seh saa beh na gbak mann kha okobhasi ghọm eh. mada beh na gbak ma idi ho ayonghi itong ma ndona njoma, ndona nnoma ide otok ffo osoh opomah, haa hamma eh ma. ayagbin nwa kwu mo ruhima. Ndona nnoma ideh otok ffa osoh agboho ogboh, ndona njoma ideh otok ffa osoh idaa pọr achina ororo. Ma ndona nnoma ide otok ffa osoh mbo akpen ha vaa poh bishit echina ororo e. So nndona ijibni kponghe. Bii onong obhangha ndona oh. onong atoha ndona. akhe ma adudunghe. Onong soha ntonna okhe gha etem eh. Onong osoha ntona aghe khi ibi kpenamkpen. Asii pa gwo khe ndona njo manyaa meh. Iffa ede meh akpen por beh china ororo eh. mando kwa ndona ade. Ndona ejibhi kpong kponghe. And seh sa agbehekabha ana gbak mannghe. Bet khotem kwa ayok bani. Da anni ndona so ama soha, madi so ohuna ikobhasi ndona. Epyibha, epyibha epyibha. Ndona njoma osim osohaeokhe ha odudu-nghe. Opoma nwoma kwa ndona njoma osim osohae okhe ha etem eh khe wo asii mayina nwanya ma ohuri da mo di nndona soma mode onosoba. Ndona nsoma iki mani ikha ha dama dama ma sẹh ma even mann obhahi obop bi oh ayok iman. Owop khe yina idik nda ini ghebhum ma. Wani. ohuri yan? Ohuri beh ndona hotok akhe wa etem. Nndona nnoma sa agbaghekabha ogbaghi mann kha okọwasi sọm oka osoha okhe ha etem che. hosoha okhe ha edudunghi. Ha idadaha den hosim ochina osimo ochina ha ekhorr. Ayok bani owobha ma okobhasi sọhm ndona nnoma sa oghahi ekabha ogb- gbahi weh biship mado owop meh, so owobha eh opongha ayok, so owobha meh ohigha ayok so owobha meh asaha ayok. Ha akpen p'abaa inna tara aba ittaa kho otem kwa nndona, agbugha arang p'asim adebhe. Odi- dep kha debhe. Nangho ayok khidughi. Mada asoni ananghe meh, eda cha echina ororo eh. Mada agbanghe meh bii ayi rukhejibhare. Ho oho enechina ororo eghabh-oghap eh